Wakkati to leydi Kanada kam yahay e wayli to, daga arktik gon ɗum peewu ɗum ɗum pewri ɗum ndi e ndiyam ɗuɗɗam yaade yo temperate climat ɗo kam wakkati ɗum de deyajum ɗum ɗuuɗa pewri e ndiyam ɗam ɗam ɗuuɗa ɗam famɗa